كلا الشعورين مؤلم بطرق مختلفة بالنسبة إلي، فعدم حضوره حفل زفافي يعني شعور بالعزلة وعدم الدعم في مناسبة تعتبر احتفالًا مهمًا في حياتي، ومن جهة أخرى عدم حضور جنازتي يعكس غياب الاهتمام والوداع <hesitation> ويشعر بعد- ويشعرني بعدم القيمة وعدم التأثير في حياة الآخرين، فكلاهما مخ- شعوران مختلفان بناء على التجارب الشخصية والقيم الفردية.